जू पौधा छीन ऊँ त दर्दों अहसास नी वंदु जने की जानवर और इंसानु त वंदु लेकिन जू पौधा ची ऊँ त नाउ और नुक़सान पर प्रतिक्रिया करदा छीन जने की रसायनू माध्यम से उ अपरू संकेत भेजदा।